Waawude naɓude hoore muuɗun ɗo muuyi ɗun ɓurani kan e ɗun kaa ane yaawi sanne sanne. Kaa, ɗunɗoo duu miɗe yiɗi dee so ngoonga. Ɗee kulle ɗiɗi kaa, ɗe ɗiɗi fuu neɗɗo ana yeeɓa ɗun. Jon kaa, waawude naɓude hoore muuɗun ɗo muuyi fuu kaa insaaAllaahu yo huunde nde neɗɗo yeeɓata sanne.